to mi waɗan yaadu, ko mi dillan 'hutu' bo mi yiɗi eh banndam 'ko kuma' keddu am laara na am leɗɗe saare am, mi biyan mo useni Allah sene waɗu muyal mi yiɗi mi waɗa yaadu, mi yahan 'hutu' ammaa useni leɗɗe woni ha saare am ɗo useni ballam le dinngu hokku go ɗi ndiyam fajiri be al'asara to a waawan to a walaa ko a waɗata, useni waɗu muyal ngam ta ɗe njoora.